Nakke iya na kupilea iya nassami oto, ka inni otoa kulle ri pake manna bosi, ka tala na na tora ki bosi iya nampa punna lampa ki mange-mange tala sessa ki, ka lohe na alle tau inni pole otoa punna hambangi alloa, tala na hambangi ki nampa anakku andai lampa-lampa punna tala oto ki, jari inni mi kunni-kunni na, ku parallu-ku paralluang sanna injo otoa ka inni kodong nakke skincer ku <laughs> suli, nu suli ku halliang i jari punna tala oto a rugi ja rugi ja nakke ku sakring ammake ka appada, appadaji ka punna na dakka ki na-na alloi ki a luntur i, nampa punna burukneng ku tala na issei make motoro, jari gassing a oto a akke punna lamapa-lampa a mange-mange, manna lampa malli bajao di ampi balla ku ammake ja oto injo pole haji na otoa iya ka kulle na pa-na pake-pake, na pake-pake ri ampi balla ta punna riek bangsa tau garring, atau tau tianang Tau a'lampa duta, tau a'lampa ngerang bunting, tau a lampa ri mangkasara tau a lampa gunna-punna oto jari lohe gunanna injo punna riek otoa mingka lohe injo bela tau kodi sipakna ka punna maing mi ri pinrangi oto, tala na isi i pole bengsing jari biasa burukneng ku andami na pa'pinrangang oto ku